إذا بدي اختار لغة اتعلمها فورا بالطبع رقم اللغة الأولي التي ستأتي بخاطري هي اللغة الإنجليزية ؛ لغة وايد وايد منتشرة هي اللغة العالمية الأولي تساعدك بالدراسة و التعلم و التواصل مع البشر و السفر ، جدا لغة مهمة و بعتقد انها أصبحت ضرورة في عالمنا الحالي.